Паррандаҳои муҳоҷир ба куҷо париданро бо инстинкти худ медонанд. Онҳо бо ёрии офтоб, ситораҳо ва майдони магнитии Замин роҳнамоӣ мекунанд. Ҳамчунин, паррандаҳо роҳҳо ва аломатҳои ҷойҳоро дар ёд нигоҳ медоранд. Ин чизҳо ба онҳо дар сафарҳои дур кӯмак мерасонанд.